Jadi beta mo carita do apa yang paleng beta taku, dalam hidop ini to betakan ana parampuang to katong ada ampa bersaudara, lalu beta pung papa nih toh antua paleng sayang betae, hal yang paleng beta taku tuh to ketika beta masi bagini-bagini saja lalu beta bapa su pi kastinggal beta, jadi beta setiap malam itu pokonya setiap beta mo tidor sa beta selalu bilang tuangalla jaga beta pung papa, kasi antua kesehatan, umur panjang, supaya nanti misalnya beta jadi orang beta bisa lia antua, jadi hal yang paleng beta takuti dimuka bumi ini beta taku beta bapa kanapa-kanapa. Jadi beta mo carita satu taong yang lalu itu beta bapa maso rumah sakit, antua itu kanal sakit ginjal hari itu beta sandiri yang bawa antua ka rumah sakit siloam, pas beta pi bawa antua bagini katong maso ugd su di ugd bagitu karna beta bapa nih orang yang seng parna saki-saki to jadi su brapa hari itu antua tinggal dirumahe antua mengelu panas, antua mengeluh antua pung badang badang saki, antua bilang kata lambung, cuma beta nih kan seng parcaya biasa orang tatua tu toh dong kalu saki bagitu, dong sambunyi dong saki dari dong ana-ana dong seng mau katong nih panik ka, katong apa toh, tapi hari itu beta rasa beta bapa su paleng stengah mati, akhirnya beta pung kaka ini antua ada karja to lah beta telfon dia, lah beta bilang beta mo pi antar bapa di ruma saki dolo mo cek dolo cek antua dara. Jang bagini antua saki kanapa-kanapa ka, barang hari itu to beta pung bapa antua paleng saki, antua mengelu saki yang seng seng biasanya antua mengelu, beta hidup deng antua tuh, antua tuh biar saki apalai antua paling tidor sadiki lah bangun lah suda saki ilang, tapi untuk saki yang ini to, saki ginjal nih to su satu minggue antua seng kaya biasanya tuh biasa mama to karna mama orang jawa to jadi antua sumulai ba-ambil halia antua su mulai paru lah antua su mulai goso diporo-poro kasi panas lah akang pung perasan tuh antua suru minom deng aer hangat, itu mama pung obat andalan tuh kalu katong ada saki-saki. Tapi su satu minggu tuh obat-obat itu seng mempan, lah suda beta telfon beta pung kaka lah dia bilang pi bawa ruma saki sudah, hari itu katong bawa di ruma saki leimena tapi leimena minta rujukan dari puskesmas, sedangkan beta bapa nih kan su skarat ancor nih, su seng kuat badiri-badiri lai beta bilang hi ruma saki ini akang bagimanae lah suda katong kaluar, karna hari itukan bertepatan hari sabtu to puskesmas seng buka lah suda katong maso siloam, maso siloam ini beta, yah karna beta seng kuat lia beta bapa saki, beta su janji par beta bapa skali, kalu dong tanya ada priksa di puskesmas ka dimana bilang seng ada, ini karna su saki seng kuat lai langsung katong bawa di ugd. Lah katong pi di siloam katong bawa lalu dong priksa. Hari itu beta batamang beta bapa dong bilang <hesitation> ade katong harus priksa dara doloe supaya katong tau bapa nih antua saki apa, lalu lalu beta bilang iya iya pa dokter seng papa, lah suda beta bapa ada istirahat ini dong ambel dara, lalu hasil dara itu, lalu hasil dara itu akang kaluar dua jam, pas akang kaluar bagini to dokter pung bahasa nona papa ini saki ginjal stadiunnya suda sangat gawat, beta bilang hi dokter maksudnya bagimana beta pung papa nih antua seng biasa saki-saki bagini lalu dokter unju hasil lep itu ternyata beta bapa pung karatin itu su duapul tuju sedangkan akang pung normal itu nol koma nol koma tuju sampe satu koma sekian lalu beta bilang hi lalu solusinya bagimana dokter beta pung papa nih seng perna saki sabarang lalu dokter sumulai carita, lalu pas dokter kasi hasil lep tuh dokter bilang bapa nih suka minom-minom ka? Beta bilang tuangalla dokter paleng suka lalu bapa nih sempat tatawa-tatawa lai tapi beta lia beta bapa dalam muka tuh antua ada cuma tatawa par supaya jang beta taku jang beta tegang lai, lalu dokter bilang bapae bapa ini suka makang makanang yang. Su angus-angus kaapa, lah beta bilang dok bapa ini setiap hari sabtu tuh paleng suka berburu babi lalu akang pung talingang-talingang ka akang pung itu-itu tuh bapa suka bakar lah suka makang akang lah dokter bilang hi bapa itu seng bole itu tuh bisa biking hati, karna beta bapa hari itu ginjal, karatin, deng bale akang kanal dihati lai. Lalu dokter bilang untuk penanganan skarang karna akang pung karatin ini su duapul tuju labe ini su sangat gawat, lalu dokter bilang segera cuci dara, hi tuhan pas dok pas dokter bilang cuci dara itu toh lah suda dokter bilang bapa istirahat, keluarga coba beremuk dolo mo keputusannya bagimana. Beta alasan ijin kaluar di kaka eh bapa lalu beta bilang beta mo pi toilet dolo, tuangalla. e pi toilet itu to beta managis ancor-ancore aer mata tumpa beta bilang ih tuanga beta selama hidup nih beta bapa seng parna saki baru kali ini tuhan kasi saki yang saki yang beta seng bisa abis pikir lai kanapa beta bapa bisa saki ini, lah beta kaluar lap aer mata samua supaya beta nih seng bole manangis dimuka beta bapa to, karna kalu saki-saki bagini dong pikirang maka dong capat, tapi kalu misalnya dong saki lalu dong mo. Bangkit par kasi sembu dong pung penyaki tuh capat sa, tapi biasanya ora-orang yang saki bagini kalu dong doun maka penyaki tuh bisa menang dari dong lah sudah beta telfon beta kaka beta carita par beta kaka beta kaka bilang kata lalu bagimana katong mo cuci dara lalu beta bilang par beta kaka, kalu katong cuci dara ini seumur hidup, lalu lalu belum tentu lai antua bisa slamat suda mari pulang lalu katong berdoa saja panggel mama, papa katong berdoa, lalu kalu akang mo terjadi apa-apa berarti itu kehendak tuhan. Jadi selama satu minggu katong rawat itu akang dari duapul tuju akang turung cuma brapa jadi duapul anam sekian lalu dokter masi pas katong pulang tuh dokter masi tetap sarankan katong untuk secepatnya cuci dara karna itu cuma salah satu solusi saja, dokter jua seng bisa menja-menjamin kalo cuci dara nih bapa bisa bae ka, akang bagimana tapi dokter bilang akang bisa bisa meminimalisir tapi seng-seng seng banya bagitu sadiki sa, lah suda katong pulang, katong berdoa pas satu minggu bale kontrol gini hi tuangalla pung sayang to bapa yang karatin duapul anam to akang su turun tiga, dokter pas hasil lep kaluar jua dari ruma saki telfon katong apakah katong su perna cuci dara ka balom ternyata. Balong to tapi beta bilang itu karna tuangala pung sayang sa jadi papa tuh su bae, jadi hal yang paleng beta takuti didunia ini ketika beta masi masi muda bagini lalu beta kehilangan beta pung papa, jadi beta berdoa setiap <hesitation> malam itu <hesitation> tuhan kasi beta bapa pung kesehatan, supaya kalupun nanti beta kaweng tuh orang yang kele beta tuh harus beta pung papa, itu sa.